أكيد ذكرى عن لعبتي المفضله في الطفوله، نذكر كانت وقت هذاك كنت صغير- صغيرة نلعب دراجتي صغيرة في الحومه نعمل سباقات مع الصغار و ديما نتصور و حي و بطل سباقات حتى كنطيح ننهض و نكمل نلعب كأني عملت حاجه كبيره كانت أيام بسيطه ضحكه و فرحه و بلاش تعقيد.